Ha. chón jan ta ho o on. iin ho o on. yuta xataniniña hu u un, iin pollo enchilado jan, ta hu u un. kitjan xataini yú ta dikua kidaiti xhín hu u un. yá'a huajillo, yá'a huajillo xhín hu u un. ti nana nano tá ajan xhin lia ajo ñajan ni chikoi ta kidai, iin ho o on. hí pollo enchilado ján ñá huajillo jan ajo jan, lia canela clavo ñajan kidai taidai iin pollo enchilado.